Quiemah cuc tehuan titzonpileve, titzohtzonpileve totlaliliyah. pa topiechoh unca sente xivitl, mocuiteya para quemeh pa. topiechoh totoleya, ca, cat mescol, ca mescol o tlocamo. titloliayah cosa quemeh canah yetlah para por tleca. tzompileve, oquitzompileve, que quepeya sinti coculestle. tlocamo tehpanoltilisque oc sente, oc sente, de, de toguienteh Oun tus tehuon totlaliyah mescol ca sente quemeh mocuitiya quemeh, quemeh xevitl, quemeh oc quicuechouah uon motlalilia ipa ipiechoh